sebenarnyo gampang kalua mau ngobatin luko goresan atau sayatan kecik di bagian tubuh tu, misalkan dio tu di di tangan jari tangan ni keno silet atau piso, cukup kito bersihkan dengan alkohol, kalua udah bersih terus kito kasih obat merah, kito kasih obat merah udah kito beli perban atau beli handsaplast di toko toko mungkin banyak tapi ja hansaplast nyo tu jangan sampe lewat dari duo hari, kek lewat dari duo hari biso kek busuk tu atau atau po itu di tangan kan, takut nyo kek gitu.